Janubiy Afrika madaniyati juda rang-barang va ko'p qirrali, bu erda o'n bir ta rasmiy til va turli etnik guruhlar mavjud. Madaniyatda san'at, musiqa va an'anaviy raqslar muhim o'rin tutadi